Beh ghe dieiva ciao son o Paolo son vegnuo t'ê anche ti à questa festa eh me faieiva piaxei conoscite un pö de ciù te va de vegnî de là de feua a-o bar à beive quarcösa e intanto femmo doe ciaccere, parlemmo un pö? Cöse ti fæ ti inta vitta? Mi fasso o muxicista e son vegnuo chì perché a l'é a festa de un mæ collega de lou in tiatro.